पायनो चो संबंध गीत, भावना, सृजनशीलता, नॉस्टाल्जिया आनी तच्या आवाजांतल्यान वेगवेगळे भावांचो उल्हो मारपाची तआंक आसता। तेतूं सुन आमका शांती सुध्दा लाभता, तो मधुर आवाज कानार पडलो कय मनां खूप बरे दिसता। सगळ्या कामांसून मुक्त जाले कशे दिसता, मगे त कळा आपणक सुध्दा शिकपाची कशी दिसता आनी जर खरात तुज्या मनां त शिकपाक जिद्ध असा जल्यार तू खरेंत ते प्रयत्न करुंक जाय।